I parapiöva a pölu esi fait d'bosch o d'fer o anche d'fibre e a pölu esi dë diverse fantazìe <hesitation> ën sima al a la tela ch'ai para da la piöva cun le baghëtte che al a ten-u ën tensiun e 'na punta ën sima